Estados Unidos pe jaeko ipora ˂hesitation˃ jaereta jeko jaereta oyapo ˂hesitation˃ jueves pe oyaporeta noviembre pe familia reta yati jaema jokope jaereta oyapo jou vaera mbae pavo, pure de papa jei rtea supe va jae jokua jaereta oyapo va